Pues si bes xonsakəyeriꞌi chichebityush lonche llit lonc̱he kulandr lonche, chitini chexobyin lon keyan xobyin chelonch chaloni chitigawoꞌ chab konchazə konlang orale stobinaa, akzak lli chenloguət, chenyebziit, cheguətri, c̱he orale listanota yinꞌ gaꞌa yanin chalonichiyanaꞌ este tux̱ar, chelon kon limaən kon guetzingə teg orale chestobina este osaka to biareꞌe, zechen llit che limaən chen este yenalkt también este tekon este yaax, chegau este chenen bit yuull gakə llit kon yinꞌ kulandr chigawnzee, este chigu tubitushgaꞌak ziguy zigadega dega dega chichen llit lonche che yinꞌ gaꞌa lonche limaən lonche kulandr lonche yaa kweenche beguet bye kon gawꞌ, ne kon este shin ilaꞌa to fruit llit gak gak, chell shibitunshakln chell chitlon chell che yaax lon chero cumin lon zakeꞌn to friutzez, orale chiniste naꞌ to kald yit también che este bityux lon llit yublallyo yaax cumin. Orale zalknie to verdur lonche za yaa lonche este guitiap che apapꞌ che sanaorn, to kald goon gak ti gak zon gake yaax cumin, pamient, klab, kwannaꞌ este kwannarakeriel, orale chitini chigak talonlliag verdur gakzityap papꞌ, za yaa sanaorn, nirialon pue s minude yoon chalosisubnisildin chalonichiyetin konto chili chayang grate grate rigrenitch chalonichitini, yoyin chen comin yaax llitü kulandr, chicheti chelt lat verdur también zeelon yung biendade akenzeeꞌe kaꞌkꞌzakeꞌn. <hesitation>